Ny sira reo zany da matetiky avy amin'ny fanala ny rano andranomasy igny na amin'ny alalan'ny fanondrana avy amin'ny miny sira, ny fomba fanaovandreo anazy io amin'izay zany alandreo i ranon-dranomasy iny da angonondreo anaty dobo, da atao ze hahamaiky anazy ambony masoandro, da igny amin'izay no mamela ny kristaly ny sira hiango.